Hamdat temtoliyem esoi ni amda ese e enine, <noise> datuk si esoi si dindak niyam dam dainara. Sedindak nam dainara, amda amara sedindak hua aninin. Loiyo sampe omyauu om omtium omdaya nane omabalia nisee. Omabalia nise hoholoy, omabalia sehuan kote omtaklekia ama rakanemte atoni lalaya manamate um un ho onla ese enine. Ama hoholo omese luman tu luman hoholo. Aa <hesitation> amda inara amda amara loileo se amra inara se abura se mahawaam. Semahawa ham hua anin am lehua raa. Am fule amda aka mela. Amda <hesitation> amara tu amda inara seraka mela, jadi amfulai fua ma, am hisnaa. Am hisnaa, am hisnaa hua anin, amahawa bala amrayanane. Amrayanane hua anin, am abaleni nise leo. Am abale niko amakute yanane. Amhuna am abale nyumfulay. Apalai tu hiuptu zaman sakarang ano. Lita ese ho huluman tu luman hoholo, nikai ta hakay hunai. Umfulai nika apalo umyanane. Ya nane usenine. Am ora <hesitation> seni am <hesitation> amda inara amda amara amabale nyumfulay. Umtak lekya ma koyele um un nda amaho holo. Nikaum haka funa tom efe nikom amanaa. Nikom amana menseray esate, seray esate nyum ingi esa ama um nis. Nika langsung um um amanai. Ama hum hula amda inara, omda esenin amara esoy mase ow sehutu ho tua m lolohok nyufaya no se abale niam huano, am isnara sampe sekarang, sampe anin. Am isnara la amahawa owm sama mboto anin am abali nioum fulai. Um fulai lalo umusenine umfuna, niko mebele amraka melai umyanani amabali amabali amabali nyiumfulai. <hesitation> hua anin umda amaray ikabali umfulai. Apaloi umda inara. Umda inara am ene nan amabali, karna am mahawa owm. Am hawa om harus rumfufulai. Umfufulai sialeoo kabam enla tuhan kedua na. Huam abale nyium, nika o um se enino hum fula omdakamelaleo, um tinara. Kaluar tinar feina, <hesitation> kaluar ni tinan feina. Am orang am senina am da amara am da inaram am abaenum fufulai. Kota am da aka melama um hunano umtebuno amdalalira. Um tebu num lalaria, sampe hulho ow hua omtakni amba nunumisi enine, umlekra ram <hesitation> er seniya yamakulanem loy. Hum misie tew umloy hum misienete um ouw senin leba amra esa te, skola te esa te am abalinum fula hum hisna. Hum hisna am isen raim raton ra amara kamele. Ham hatafai esa nium, ababale nium, hum fulai ra. Am dindak hoho loy niaum, auyanane akute loy loy loy loyne lobo esa ne suda ho. Yohon hon am hum abalan mda isane akamelemeno. Amra akameleme niko mise enum belirai. Yoku um usene belei, um hisnara. Um isna um lalara um tinara amano, hum tinara amfulai ni. Tina feina arisena borokni tina feina, supaya ise enene. <noise> amraka melama nikume beleni isene feinai um hili. Um hili um tebunum um lalara ma, <hesitation> num tak koila umusu enine. Um umlahakni mele ulnama au tewa, efa akute te isnai ta amara ta inara seabali nikaa, ow nu tatak koila taisna, ita isna ita inara sinohokte ta amara siabalia sinohok amanitano, letfulaira. Neta neta lelmensi kabala botem. Harus ita isnara ta inara ta amara seyabalai si nuhuk amanu. A loy ta isi enine ta amara, tama ta amara kau ikabalaya ita fulai. Ita fulai ita amara kabalaya. Baru ta amara malaa, eliba esa kuman neine, esa bitis, esa <noise> kubagang anoy, iliba kubang nita, sampe ita eseni tatakoila. Apalai ta inra, ita inara ama pokonya botuwa lenam mo <noise> kina tei se enini. Saal ese nine, iliba esa ni bakala nita, <hesitation> iruhurita darani esa saja. Laikabalai nita, harus sammu ta fulai. <hesitation> lalu nuit nuit talahak ise nine, tabuka mele ulnam noi tatak koila ita fulai <noise> ra. Ta fu <noise> lai ita inarate ta amarate eta isi enine. Eifeste likabalai ni, tafula ra.